Kua jevaereta oyapo jupia, jeeta oñemuña i iguirupi. mbaerapa kuae oyaporeta, jei reta supe japisareta ipuerevaera oñemi. Iguirupi, oputuu iguirupi oke iguirupi mbae oime yave jaereta jovaiso guinoi jokoropi opa oñemi reta jaera kuae jaereta oiporu.